Karazany e saosy ty zany, <hesitation> saosy saosy tomatesy, igny eky da avy teo, misy ane saosy blanche igny e, saosy béchamel a, zay karazany aniny amignao, saosy mayonnaise mety karazany koa angamba zany, ketchup, ketchup avao atokotry gne gne tomatesy, saosy curry, saosy soja, anigny ame sakafo aby io.